No tolongo ndray izañy no tehirizy da; manahaky ny anay aloha da amin'ny toera- maiky avao i tolongo no apetraky fa tsy misy fitehiriza hafa. Toera maiky tsy mihiboky, misy rivotsy mivezivezy amin'azy da amizay izy maharitsy elabe. ôkan'izay fañaovanay an'azy.